Injo nakke punna bangi'i sanging asu ku utte na bahi si ondang-ondang ri kampong ku inni asua ballo na todo' pole riek ri kamponga ka kulle na ondang injo bahia inni ka bahia sembarang to' na anu ntama ri kamponga inni asua ballo na todo' pole riek ri kamponga kulle ni hokka ansulu injo bahia amang i kusakring misalkan riek asu ri bangngia a'gong-gonggong inni nu patayya asu boheku todo ji pole pata asu sibuangang nampa inni boheku ka jamanna to' injo pole biasa lampa maurang bahi ri anua ri kokoa jari termasuk amang i kokoa na kamponga pole inni boheku nu lohe pole asunna jari ballo i nampa ballo na injo pole ka na dahui areng riek asunna areng na boy riek todo' jakra riek todo pole narmi anre ku usse injo nu ntere kamua battu ntere injo arenna ni dahuang injo asua injo punna a'lampa ki maurang bahi ka biasa bulang-bulang sampulo pi rua na lohe bahi ansulu-angsulukang ri pammantangang na nampa injo pole asungku Nu sanging kunjo ji riellekang balla a mene-mene sitakballang injo naung riek ngasek mi jari amangi punna riek bahi langsung ji na ondanng ansulukang inni asua battu ca'caddi i ni pilihara ri boheku nampa ballo na inni asua pole anre na jamala ri patanna, cumang biasa punna riek tu lallo tu maraeng na itte nu tala mainga na itte sebelumna injo ka biasa todo i pole na ondang, mingka punna bohe ku atau keluarga-keluargana maraenga amang ji iya tala maing ji na ondang mange-mange ja